يعني شافت زجاجه ولقت بيها رساله عيش مثل ما انته لا تفكر بالعمغ وبدت تتاقلم مع حياته اكثغ وما تفكر بالايام اللي بقيتله وما تفكر بالايام اللي وصلتله هيه وبالسنين الوصلتله تفكر بس بالشي الايجابي وتبدا تعيش حياته سعيدي لان ماكو شي يسوى يعني